<noise> Nyaaminnda lesdi sip- Spain kam e ɗon waɗa featuring nyaaminnda bana, bana paayla, tootilla, tootilla, espanoola, e gaaspaako. Ɗi kuujeeji pat e ɗi kawtee e nyaaminnda ndiyam e kusel ndiyam e shrimps.